Harga hotel ladaek esa ndia bisa losa natun ta sone juta tergantung neme fasilitas no kelas hotel a kalo harga murah sone nai bawah natun ta sone ini natun esa lo lain pokonya tergantung neme fai debe nginap nai hotel.